Alayi isi ucha iziza afumiyin nor ucha ofumiyinme <hesitation> ayonorme; onyin. akuo su ucha afumiyi waa’ zadi soso kali wee fumiyin awumayin awuko ofumayinme, alaa zadi soso gwaa injuibime ibi abaa joor tsaa'iwo afu nigo <hesitation> aka funigor ibior abprefu ka fu nucha ibior aju tsa- tsa fifuofu nigo. Apa. wusu anauru ojude nor akoroablinji akor use uchaya, anuroamehnoya. akor sucha anarunorga, akaaghi onoru, alaa’ wawon ameh ade ni miyinme alaa. zu. cha ajun- go me nkali inyin wa able ‘Uchame abanwu ayo ko. orameh ina tsa- tsa Aloru a' diena ado oro' ojurdor me', afu jui. liui alung a'fulgur me' ala doi ui'many me, akan na ninge, modo oruame alba chmenza adoh ya. Ala uu cha Me, azado orua met met woye lucha me, ika le ni a' yucha nemé abingi ala al de no nia meme'aba Ingi cha cha cha achuenza aja orua me alor ijuade me! ayoor aici erne afhoye, orno ina cha cha akinzeze eze angu net comitang wu na cha cha Kun avo oloza ha ha muanye on cha me kaa muangi nucha ya, kaa muanyi ni ugo, ningi gingo Kali oruơnyi me' aka ka ra bli inzezékpawa ichiriadi in zeza akeini a' ha nini izana aliname, oma fu ichuri cho. Ala iawucha amuang hang aleina, kofu ucha wa muanyi nang omu, oji, yade me' me’ me' nor ekpa, abi na cha cha cha me'. ingi ukruo alucha ayoor me' ni me me'. Ucha ayakor na cha cha. Ucha na yoor no orua, ena chuenze nuna cha cha neje me. Ingi ukruo ali ucha a yoor me', oni ni meme'.